මම වඩාත්ම කැමති <hesitation> මෝටර් රථයක් පදින්න ද යතුරුපැදියක් පදින්නද කියන ප්‍රශ්නෙ මගෙන් ඇහුවොත් මං ඇත්තටම <hesitation> වඩාත්ම කැමති මෝටර් රථයක් පදින්න. මොකද මම <hesitation> අවුරුදු ගානක් තිස්සේ දැන් මෝටර් රථ <hesitation> පදිනවා. මම ඒක හරියට විඳිනවා <hesitation> මෝටර් රථයක් පදින එක. ඇත්තටම මම යතුරුපැදි <hesitation> පැදලා නැති තරම්. මම මගේ <hesitation> මේ රියදුරු බලපත්‍රය ගන්න විතරයි ඇත්තටම මේ <hesitation> යතුරු පැදියක් පැද්දේ. ඊට පස්සේ <hesitation> වෙච්ච අනතුරු ඒවා දැකලා ඇත්තටම මට ඒ ගැන බයක් ඇති වුණා. විශේෂයෙන්ම මගේ <hesitation> තාත්තා ඒ ගැන ගොඩක් බයකින් හිටියේ ඒ නිසා මට යතුරුපැදියක් අරන් දුන්නෙත් නැහැ ඔහු. ඒ නිසාම මම මෝටර් රථ <hesitation> පදින්න තමයි ගොඩක් ම <hesitation> කාලේ වැය කරේ. ඒක ඇත්තටම මම හරිම <hesitation> විඳින <hesitation> මගේ විනෝදාංශයක් විදියටත් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ දෙකෙන් මම මොකක්ද කැමති කියලා ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම මම කැමති මෝටර් රථයක් පදින්න.